Wo kou anniverassairé wo kou douna léguéré gnani kéηa bawokou soninko nti anniversaire tou nanta na anniversaire gnakha ma khaga tokho sougounou khana gateauni ndébéri khaga réguéné wokou wathiani ken nguéri kha nké nké nbé ga séféné koundou nketa kentou.